Io moa k tsy raha ialany io ka. Gny mpanao halaboty tsy raha miala am tana. Ao gny mangalangalatsy akoho egny, ao gny ma-maki-makitragno mangalatsy vilany. <noise> Ndreky fa tsy eo gny dahalo be mangalatsy aomby igny tsy ialan'igny halahala-boty igny avao gn tana.